महिने का खर्च जब बनावज, तो वो बहुत जरूरी होईज, कि हर महिना को खर्च हमका बढ़ाऊना चाहिज। सबसे पहले हर महिना के आमदनी का हिसाब से खर्च को लिखनू, कि काई खर्च करनू, काई नई खर्च करनू, गेर जरूरी, जरूरी, जो भी खर्चो होई, जो को लिखनू, एक बज़ट बनावनू, बज़ट बनावना में खाना, पीना को खर्चो, बिजली को खर्चो, किर किराना, यात्रा यानी बज़ट को खरचो, सीमा अपने-अपनी बज़ट करनी, डेजल, पेट्रोल को सबको खर्चो लिखनू। जो जरूरी होई उको भी लिखनू और गेर जरूरी खर्चा का भी लिखनू, गेर जरूरी खर्चा की चीज़ों में मुक्ती सारी चीज़ा जीक जरूरी होई तो करनू, नहीं तो नहीं करनू।